ایتوپیا د افریقا یو له زړو تمدنونو څخه ده. یوه ځانګړې ژبه (امهاري) او خط لري. کلتور یې مذهبي، په موسیقۍ، او دودیزو نڅاوو بډای دی. قهوه او ګډ خواړه‌یې نړیوال شهرت لري.